Ñaña ñandekudutu nuku naitu vayenguo nguadegutu <hesitation> tiná adekutu yukunaitu nda'a ndedukua kuu nduku yande yekundaitu hi tiná cheyuu, nyero nda'a acariciar ndutu ndetuu kutachi natuu, ndakakutu kuina ñaña undan chichijan kuu nani tiná kachun, venró ya'á taka kutu kuina en viluu yandutu veitu, ndatu ñenró yeku tachi kudaitu tachitu.